A taka ni kuu kichi ika yaxi na ni kuu koo, na ni kuu taka ye ni kuu kueyu, na ni kuu chixiniñi, ye naá kuu lo yaxi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, te iyo lava ka taka chitií, na ni kuu chikaxi, ye naá kuu ye lo ña ika yaxi, vetuka kundekasoi, lijua ni kuu.